Agar men da dunyoni eng yaxshi shaxmatchisi bo'lish uchun besh yil vaqt bo'lganda. Dunyodagi eng zo'r shaxmatchilardan tajribalar orttirib ular bilan birga shaxmat o'ynash orqali tajribalar orttirgan bo'lar edim.